sibaha gon gugniri, kura gadamgon gugnirin, <hesitation> minga iya <hesitation> tur_ turature gon gugniri, mua_musaraa gon gugniri, ta sellalimi, turturelimi, werweaka kaddija, werweaka usherjirnainimi, ta mali ken riyada batara, malle kuraka lebinanni.